देखो सा हुकम अगर एक मानक दूम्रपान करवा चवा तो बन ना आअणा वाला भविष्य में आं रा परकोप देखना ना मिला है। अन्न वास्ता दूम्रपान सही नहीं है दूम्रपान संशोधक का अंदर जाना आप फूक मारवा सुरू करवा जो वो बोलबा लागी जवा।